Novan bi iuh nung erer o hai kir pa no ki kakok ma. To nes gon reh sih ama sih o na'on kokori mea ma sih garas kipa deh rer ki vavabet rer pa vakarep. Vakarep na'on boneh to pino enon ba i pasi ott pino raro boer o hoe. Tem ito vavabet rer pasi vabuah rakah ina ma pi garas me ma pa na'on, ki ha nung a viah rakah ke ba ito vabet ere o tong. Tem ito vatat po en pa vahu, i pasi no ki i hio non nen, ki vahu. Ito vahu vahik, ito noh aen. O tem ito vatat non pa vabore, i pasi ha ama ki pa hio taon o tong pi ki antoen koman a tong to- tong ino novan boneh to vabore. Kipa sun po en, keh po en pa- pa hai.